<hesitation> קעינגעראז האבן זייער שטארק פיס ווייל אזוי קענען זיי טאנצען זייער זייער ווייט, און.... ס'העלפט זיי צו קענען אוועקלויפן זייער שנעל פון... אז מ'זאל זיי נישט אויפעסן אדער זייערע קינדער.